Ushauri noyo yapela mndo kunku umbuka palo inkindu kusoma kipindu kusoma nemwi nemwi kaikala na bibi ywane mama neli pola keni baba wapita bibi witua tulela fuma sese wanje twi kalala yempakala likweli ni paapela nkati shaule yatisi mwe- mweizi kulandi mwasoma mara mwenju kusila baba wala mama nene alima minu alichane twauchu kuluo ushauri twasoma ngatu twina twamala fom foo na patile foo wangaya wanja wangaikia wantwalu kuchuo cha kilimo na- na- nasoma nasoma nasoma nasoma kuwazu ushauri wino wavi wa- watile vi mwasoma mwanji musi na mama wala baba nene yali maminu ali babinu wina talima maisha yenupa ngau nemwina apita manywino alale mama maisha yenu lemenyi elimu aino ima saidia uu maisha yenu, twasoma twasoma paka twamara wino twamala ne mwinu nache atanginjika levwi kwene vwii ngoja nkajifunze cherehani avino napita nana najifunzi cherehani alivivyo nanji kusuma paka alikweneli ushauri uuo nowa atile mwasoma msina mama wala baba